འཇར་མན་ན་གཞུ་དེ་ཧེཁེན་མེསི་དེ་ཆུ་གི་སམ་ཁཊེམ་འཆི་ལོ་སྐེ་སོ་སར་སཅིན་ཧེསོ་དུ་སེ་ན་ཁོང་གིས་སུམ་ཐག་གྱ་ཆི་ན་ཐོལ་ཡེབི་སེམས་ཆེར་ཆུ་ཨོདེམ་སྐེ་སོ་སཅིན་དུ། དེ་ལེ་ཡོ་དི་ཅི་ཀོ་མེན་བ་ཤྱ་ཅིམ་ཨོདེམ་སུ་ཧེསོ་ངག་གི་ཧེསོ་ཆུ་ཆེ། དེ་ལེ་ཡོ་སམ་ཉ་སྐེ་སོ་ཅི་ས་བེའི་ཧོཿསུ་ཨོདེམ་ཡ་སཅིན་ཧེསོ་ངག་གི་ཧེསོ་ཆུ་ཆེ།